ni ere-ro lo wari yi mi nɛ sinwɛnu nuna lo diye miro pɔsi aro leni nɛ mibe na aro leni nɛ mina ami dɛ <hesitation> ni ni kɛsiyon nɛ ni be ci <hesitation> ni pa'a ci matete wɛ oyi diyara mɛ to mɛro wari we nɛ zin'uwe nuna wari we ɲanabɔ be curulu un bero ni mi be sin vɛnu a <hesitation> nucozo na <hesitation> nga oyi cu ni wari so ni we ɲian o ma'o curulu mu sun'anni a o be ɓɛ ɛn mu san'anni a o wari ɓɛ ɛn o zuba um yi amu un'o doso yi a man o waa o o a obilize a vɛ fara nucozo na a to mu ɓɛse mu besosi ɓɛ se a o ɛn ani ɛn ose ani we boni a o sin vɛ beza mu pan sun'anni ani ɓɛ ɛn ose woo